O climma de l'Olanda o l'é comme quello do Belgio, ma fiña ancon pezo, penso, into senso che ësendo ancon ciù à Nòrd, quello che in Belgio o l'é quarche graddo in ciù, in Olanda o l'é un graddo in meno. Climma continentale e atlantico.